مشروبي المفضل هو الشاي الأخضر، أحضره بإضافة أوراق الشاي إلى ماء مغلي وتركه ينقع لبضع دقائق، ثم أضيف قليلًا من العسل أو الليمون حسب الرغبة.